Maq es jätnüq kumbagi ärq, ei hummogusüüki, ei õdagusüüki. A ku olnuq valliq, noq, sis või-ollaq jätnüq õdagusöögi ärq, selle et hummogusüük um iks muq jaos väega tähtsä, et hinnäst käümä saiaq päävä jaos.